ستار پلس، رشګارد، هتلر ون پیس، بیکیني، هالتر بیکیني، سویم سکېرت، تانک، مونوکیني، استرمیکل. دا د لمبا د کالو څو ډله دي، چي لبموزنې یې اغوندي. د لمبا کالي د سایز او ډیزان له مخې جلا جوړېږي، ځیني کالي داسې دي، چي یوازې یوه تکه پکې کارول سوي وي او ځېني یې بیا دو تکه یی وي. دا کالي ډېر لڼد او ځیني اوږده دي .د لمبا کالي له داسې موادو جوړیږي چې اوبه نه جذبوي.